Eme one mai aku hang iwo ca one mai budaya gami te can srabe srabe ho ga danong main ga danong main eta mai ata tuua dan eme pande srabe hoo toe ma dangga menan <hesitation> one mai dea poli hitu ga pande dalam one mai trigu poli hitu ga srabe hoo cocok na eme srabe hoo cocok ne sila ale kopi inung pas le gula agu le mane eme srabee hoo kole sering ba laku eme ngoo kole libur mai one mai beo mai mai cee jogja te suan ga one mai <hesitation> budaya gami rebok, rebok hoo kole ngance emong koe panden a one mai dea poli hitu ga dea dea hoo cero cero poli hitu sila kat agu kopi agu teh poli hitu ga aku kole sering ba rebok hoo kole libur mai cee jogja.